कछु कीड़ा मकोड़ा आवाज निकालते हैं, बातचीत करवै के लिए कछु कीड़ा मकोड़ा लाइट जोरते हैं बात करवै के लिए।